E prob- e gn'olany haterak'e fanhandroany sakafo ame toera be mando da ohatra hoe ny fi- sy fahita gn'hitay zany, satria gn'hitay no hampiasay manko satria legny zany gn'hitay tokony andrahoa de sarotry gn'ahafagny mahandro sakafo ,akoatrin'izay da mora vilavila koa e sakafo satria tratrin'e gn'amandoa, tratrin'e legny ne rano.